A hake, ɓə nzee sɨti, naasə mgban ka hɨmne ka hanɨng tə nadɨ gə hɨn kana naa ɓwaara, muura adɨ ndɨ nzə matti gi ka kangtɨ dwattə kan, ka diitɨ nyittə kan, dɨ ɓəə ɓərə nda mbə nəngɨn, nda ɗɨm sə ɗatə nda ɗɨm stinzaa vɨratə, beetɨ hangɨn hɨn kana naa ɓwanra ha ta hɨmna ta mwo nyahee kan ka a sɨtɨ ndyeyingɨn, ɓwaare, lə mangɨn a dɨ aiha nɨɨnyi, a hye naa ma dɨgə nzə koɗə mandyi, nzə hɨmnə sharawnə kɨr kɨr, sə agə ka nadɨ mmɨn dən, a ɓwaara, mya ɗa ndye wetə kan, tə a gə ka mbaalye mye ka hɨmnə səɓwe, ta səɓwo kɨrkɨr adɨ dɨm gə sobyirən, gətɨ vwe, tawa woyo ta kpashi, ta byeli ɓaa a gəsə, hya woyo apeyo ka ɓwaare ɓə sop vwe nda a yo gəka, yi səɗə-yedi, ɓa da səɗə-yhedi, gəkɨlə kɨɗa sə ngɨn nə ɗiki nzaa ɓaatɨngɨn a ɗɨkə a mee pɨrə humwa a sə kɨɗa dɨ wula kɨda te mya ɗakarə ɓa gə ɓaa je a dɨ maɗo a gə jii fyemi mbale ngatɨnə tɨngɨn kotə i te na kotɨrə, kotə ite lərə adɨ hashi. A hɨn maa ɓwaara ka pirpire ka hɨmnə hwo dyegənshe kan, lə mangɨn adɨ nɨnyi gə kɨɗa manə ka ɗye gonshe <hesitation> je ɓa maɗa a bee ɓa ɗyegənə humwa, ɓa ɗyegənə hakan, dɨ ɓa kənərən sa fyem. səngɨn adɨ ɗɨkə, a gyeng gə maase da mandye hɨn kana nəw hye meeti ite ta kɨt sɨti kəw <hesitation> hye ne ka hɨmnə woyee ka sare <hesitation> nagi a haa ɗyegə nshe hye kalə mwo zətə a sɨtɨ morye, mbalə mandyi nə tana motɨrən lərən awa nɨnyi, a ati mote ati mote ati hye mwo ma a gə ndyewe weesa nə mbale mingɨnsə nadɨ waya gə sɨsərən tawa zə sɨsərən, shilake nagi hina koɗəsə nagi hina gə ndyweyi, tawa mwi nagi ka zɨ orətə. Meetə hɨn kana nəw, hye ne ka byelə ɓishilake a kwa nji meetə ite de maɗa, hye sənɗə ma-kpane, bye byelə ma-kpane wak, hye ka ɓo byelə ka ma-kpane jiimanga a lərə kwamɨnga a zə sisən yang. Hangen sə adɨ gi <hesitation> ka hananangtə <hesitation> tawa mwo mbale nzatɨnə yang a nagi nda hye gə ma gba ma-kpanə ira ira, hye kana ə ɓaa, agə hye meeti ite, ta kɨtnə kəw. Nagi ndə mbale nzə murə shi, hye mwa hwuna koɗəsə kan, na dɨ dɨɨ meetə na dɨ dɨt matɨ-kpantə, nagi nda nggi kpan nadɨ mɨn nda ɓaa, a mbale ma ɓa vii ɓa nzaadi hina shalasə lee kan, nda boyi sa kanapa ɗa, tɨfa kana na kwəɗən nə səngɨn sə agi knbali <hesitation> hin nadi <hesitation> gəka adɨ gi ka hananangtə dɨ hɨn kana nəw, hye murə hwoɗyi, dɨ woyi kɨfa dɨ koɗə i mandyi som hhɨh nadɨ nggilagə mbale mingɨn, mbale shingɨn nə ‘ye tawa mwo na naarəna sɨlɨ ndɨwa, ndɨwa nzə murə nzə ɓwaara tə agə, nagi hye meetənə hya woyo a peyo ka meetə kota humwa həmɨ hwodarə kote dɨ mwo koɗəsətə ka i moriyi som mbale mɨngɨn sə nagi nda hina mwasakə nadɨ mɨn da ɓaa nadɨ mɨn da hye a mwasanggi nə sə a gə, nagi nda, hye zɨ kənti ɓa kənishe na gə pukənga adɨ ɗyegənshe hye kana gə ka mbale shinə a sɨsa nadɨ dɨtta nagi ta bɨlu, hye naarən bwang a haa bwange, təna dɨ gə sɨshi təna dɨ gə huboshi na mɨn nda ɓaa, ta ayo ngguta ka fɨkatə ta ayo vu, ta ayo gonta a raanta, səngɨn sə, hɨn. Hɨn na tək ɓwaare som som kash somsan gi mwakɨn mii kpa nye ‘ye ira, a hye ka gəə a səɗə yedye <hesitation> nadɨ ndələ a dɨ yaa ka se, nadɨ wa sɨka mbale mɨngɨn, gə na ɗim sa na ɗa, sa kana naɗə, tɨfa kana na kwəɗən shingɨn sə hɨn kana nəw hye ma kpanə a dɨ wak nanga, shat nanga, taa wa sɨ ka mbale mi kpanyi ngɨn, a shi hɨn gə ji mattə himashinə ka mwoshi ka pirpire adɨ gi, hɨn kana nəw hye dɨ ɗa hɨmnə satə adɨ hye pir nanga hye pir nanga a humwa dɨ a bəlshe, ɓaa zəhaa ɗyegənshe agə nzə ɗyegonshi gə kɨɗa, hye gə ma tikɨsə naasə hye gə ɓwaara aɓa lɨwa vɨrasa ka myedəw, ka hweɗəw nə, agi sɨti hɨn kana niyo, a nəw ta hɨm nə mwo bəlshi kəw, mwo ɗyegənshi kəw ta ta a ɗa pirpirə zətə zə sɨsa mya kwoɗəsə kəw, nagsə mya gə ndyewoyi, səngɨn sə agə ɓaa pɨri, na kpap tɨpe, ka ma, ka hɨmnə mwo ɗyegənshe, hɨmnə mwo bəlshe. Mbaatə maase ka ɗɨmtə ɗɨmt vɨratə ɗim ɗɨmshe, ɗɨmshi vɨrantə, ɗɨmshe ‘ye ɓaa ɗɨkə nda mba nəngɨn a mbwagən, naasə ɗɨm ma ɓaa mbwagən, nda ɗyegənsa ɗwəngə, nda a ɓə bələ. nda aɓə ɗye gənshe na hɨma na mwo na kwodəsə ka mbale manə, gə nagi kɨɗa humwa tə a bən ndɨ ɓaa ɗa mbale səngɨn shezə mbak-mbak na hɨn nəw hye ta səɗə yedi kəw a nə kɨdə, a nə mya nggu anə satə adɨ kɨɗa, a ɓwaare yo tamdə, a mye hye dɨ naarən yo tamdə yo sɨnggyyo tamdə nagi mwafe kəw a beesa, kɨɗa ɓag maɗa, tee dɨ gi a gə hyenə ɓədɨ a humwa, nagi mɨnə dɨma ‘wi ‘wi, hye gərən hyenə tɨfə piya tə piyagə səngɨn mgi dɨ a mbwatə, nagi dɨ a mbwatə mbwagərən gə ta ɗyegonshe magi di he <hesitation> shalatə shala-ləməgye alaləm əgye gə sa kana mya ɗaarən hɨn sa na maɗə a pan, sa nuwogi a ɗɨki a sɨshi sɨnə a dɨ nagi ka nzə orətə ɓə tawa sɨka haa mya dɨ nzaa sopuwe də ɓə sheezə nasɨ maɗə a ɗyegənə a niyo, a te sɨka mbale mingɨn a bɨlərən mwoha, ya hya ɗa, hye nggalatɨrən. A mɨna dərən a tɨfe, ta mɨna a mɨnə tɨfə kottə, gə ta kanghaa a gə ɓwaare tikɨshi shingɨn sə adɨ gi, shingɨn sə a ɗɨkə tawa ɗa nggənə sɨka tə sɨka haa ji-soɓwe adɨ nzan də, nagi nda, ɓə shezə mgban nagi nda maadɨ soɓwi nə ta wa wayagə sɨsən, a hye te gə, a hye gə nzə soɓwo te wa nyahee, te wa ɗa sɨ-kpakye sɨshi hɨn ɓa, na mba sɨshi mya a sɨ kara, gə mya kwoɗəsə, ka mwota kwa hɨmashi, mwotɨde nə ati pwa a nda virwa da, hye pasari naasə hye wuk a pirgi na ɗyegəni asə dɨ sɨsa, ɓə shezə a hye gə nzə nyhaee, hye dɨ sop rwe, a kpasə kan hye nyahee, hye ɗa mi kpanye, hye səɗərən wak mbalenga na hɨn ɓa nda ɗɨm gətə nanda sa ati ɓəte yo gi ka myentə a pirə humwa ka nzatə a vɨratə, shingɨn səa ɗɨkə, nagi goɗɨ naana ɓwaara, manngɨn ka kɨt sɨtə, nagi nda ɗwəngə shi nzaa vɨratə, mangɨn kana gə ka kɨt ne kan, a gə ma-kpanə na dɨ sɨkarən, gə nagi ya haaɓwəngə sene də a hɨn ɓa ɗimə a ɓa nwori sa ɓa hiɓadina hiɓa kan gə nza a shi a hwoɗi vɨratə. Hɨn hɨn ɓwanra ha ka pirpirə, mwe a mye nza ta alaləməgye, anə lə malɨmtɨ ɗəmɗəmtə negsə anə tɨfe da həmtapwa, sa kang mya ɗa, sa gə sɨnə sɨkeme sa gə sɨnə sə hase mgban mya wayagəni shingɨn sə a ɗɨkə bɨn na maɗə a pan a haka ndyeyi a tewa kwoɗə mandye tewa zə sɨtɨ mandye, ndyeyinga ɓa wa shat ta, tən ɓa wa kye kye ɗakgu asa hye ɓayo, ɓə shezə hangɨn agiɓədi ɓaiti, hangɨn agi ɓədi, hangɨn agi nagi ndoma ka sa nda niyo adi naan, ka kɨɗate nda dɨ hima gə satə ati nda naarə, a hɨn pau sə, hye ne ka mwo mbale shingtn <hesitation> ngguta yaati naasə mgban dɨ mɨn dɨ ɓədi baiti naasə mgban yaati, na dɨ ngguta hyenə te lee mɨnə kana hye ɗa a vɨratə, mɨnə kana hye ɗa gə kɨɗatɨdəw shinə kat tənə mbale sheena mɨn dərən ɓa, ka ‘ye mgban nadɨ ngguta rən ka dɨrmatə na fɨk, na lee hadɨ shinə tənə pɨkatə karən shinə tənə pepe.